<hesitation> Taa windai rizum kam, a anndai fu kujeji kaanduɗi ngaɗa, bo njooɗo ɗaa mbinnda, ngaɗa kujeji fuu kaanduɗi, taa yejjitu godɗum, mbinnda ɗum mboɗɗum mboɗɗum.